Yë uk awantakë yë a'ax jue yë este në ko'o we'en dun ti'i kya tëkoy we'en ti'i kya wa'atyë y yë uk kuenda ajpyë tëjk yë chid t'suk mat'spë a'ax jekyëxpë yë chid du i'ityë tekotyë.